غادي نستعمل نفس المواد اللي كانو كيستخدموها الناس، شحال هذا فحال إجتمع و الخشب الشمع كانو كيستعملوه باش يضويو، و الخشب كانو كيديروه باش يطيبو، و حتى باش يضويو هاذ المواد هاذي كانت ضرورية، و مازال بقى ضرورية في العصر ديالنا، هذا، و كتبين لينا كيفاش الناس قدرو يحققو إنجازات، و يبنيو مستعمرات، و يبنيو ديورهم بلا ما يحتاجو التكنولوجيا الحديثة